Wor Egypt kunnen inin storia guddio hamaa kabaa. Dhado, dunia kas. Duran Mosesif Pharaoh jiraa, dub inaman kun ishara guddio dagaris ishin uongozi ishia ama tessum ishia laf suni, duran orru orrete won dura. Talamessitinen horri horrete, dub innen amminnen inaman kun bahari kabdi, bahari ishiannen risqi guddio ash kasa gurti, qurtummia, wontana, ishin amminen dini ishin jabessit gaf dursa dini ishin jabessit <hesitation> islamuati. islamu tan akama jabessit. dub amminen inaman kun inama wol fedu umojan tae amminen inama chakasa ak nabi allahi Musan duf e ishi <hesitation> wonni wahyi dufenii.